N̰aa jee waagunu n̰aa yak am aŋan̰nu yak jaa aŋaa haaliinu jul n̰aa aadee toonun ma silaa irii waagunun wasa aŋaa halii tiyo kaŋ riyal lolii nenek tandan, silaa waŋgu aŋan̰I laakin met arak tan n̰ee aŋaa haliiti. N̰aa irii waŋ kaa, wasa tiŋ kaynu dumnan waŋan̰ti, am kaa aŋan̰ti, laakin n̰uu waagunu tiŋ halii ti weyiŋ lokoywaagunu n̰uk waagu taŋ ti taakaa riyal lolii kambaynu met gedersun ke kaŋgu dum tiday tenen met tin̰tan. Annaa tika wujaa sundoo irii waagunu yokoy eleŋ aŋan̰i laakin wasa haalii tuyo. Sundoo waagunu eleŋ koorogu dakak ke fot tirandi, wasa weyiŋ dakaa tur nun ner dakaa sitii, waŋ kaa aŋan̰ yak jaa met arak tandaa. Wujaa aŋan̰i yak jaa aŋaa haalin yokoy weyin indak menik waagin maŋak tek waagu eleŋ zaman nun maŋ gak kuŋaal kan ti riyal kan. Wasa minji, Minji naa kudriya ottukoo mbaar nokoy waagunun kaa annaa tori. Lakin wasa maŋaanu kuy tika lokoy, laakin gaadirgu an tarakte miskin met taraktan n̰e maŋak tegu riyal ottukoo mbaar gin ner kok ottukoo kuŋaal, waŋ tindi wujaa kaar «hesitation» mos, mos irii waagunu riyal ottukoo mbaar nun ner ottukoo mbaar tal tur waagunu kaa gaadir tandan miskin met tarak tan kaar lutoo tufa iri yak jaa maŋ eleŋ mambari yak jaa wasa wanara wagunu yowoo ti kuligu aŋaa tiday yak jaa met daraa nirandaa, n̰e tufayek tegu ottukoo tur nun ner dakak haa mi weyiŋ miskin gu dakak waagu lutoo dunun ndaytee gigayaa walaa, wala tufaayak tek waagu zaata ke kaŋ ŋoniŋ kin lirchee kan kan maa lolii ti haa wagunun kaa met faraa zoŋ tan, wujaa kaar lutoo lolii tindi ndreketuu lokoy waagunu. Waŋ zaata ke nan̰ indi yak jaa aŋaa haalii wi met drak tan bartun kaa annaa, yokoy met draktan annaa tika, waŋgu nambay zaata ke lutoo lolii kulik nenegu tiday yak jaa riyaalaayegu kaanaa. Haa lutoo aanorŋoo waŋ jaa maŋ masandi n̰em aatorŋo, kaynu dumnan waŋ bee faydegu dittir ti wokoy faydegu wokoy ti kay yak riyalaayegu meleenu jaa waŋ jaa haalii taakaa harat wambay, warki laakin wey lutoo yak jaa minŋan̰ met drak tandaa waagunu, waŋ kay yak riyal melen an warki wey miijaa ŋan̰ laakin riyalaayegu kay guduragu kay, annaa taa waagunun jaa too damin hunok ire, lutoonu yokoyi ukosandaa, ton jaa lutoonu yokoyi met warkandi okun kasik wenigu zaata ke tugunte lutok tiigin. Masalan kar andran̰ii waagunu weyiŋ kaŋ andran̰ii waagunu aŋaa yowooti, tigidaa ti, laakin andran̰ik tegu dakaa asii. Dakaa tuur, dakaa sitii waagunun haa miskin gu mii yoomiyeyee nenen ŋonin tiŋ met andrin̰ik ti drakaa walaa, wala dur naa ti yaanii gidiyaa, haa wagunun kaa met andrii faraa zoŋtan waŋ kaa lutoo yak jaa muhim kaŋgu dum tiday yak jaa met geder son tarak ndaa. Waŋgu nambay kaa lutoo too aŋaa lolii tindi miniwnu tan iriŋ tan, kuligo tiday yak jaa haalii tika masalan mamar mandakal irik waagu wala jok irik waagu wasa weyiŋ kaŋ yak narak gu jok waagu riyalii nenegu doloo dittir ottuk tal mendrii nun ner kok ottuk turaŋ nun ner kok, ottukoo mbar «hesitation» kan tarakte. Mii miskingu n̰uk saakit sudin ner kok dakak nak waagu zaata ke yaa alla kay too yaanii dakak nak nat waagu zaata ke subuuunun jaa mbul ukunoonu tiŋ halas hor tiite. Annaa tika ti waŋ zaata ke lutoo yak jaa kaŋgu kuligi tiday yak jaa halii met karak tandaa nu wi.